प्लेसीबो उपचारऊ इस्तेमाल लानो इद जटिल रंग विवादित मुद्दा दू। जू कुछ तर्क दू इस प्रश्नऊ विचार लानतो ऐ मदद लानतो। समर्थन में तर्क, चिकित्सा अनुसंधान प्लेसीबो उपचारऊ इस्तेमाल चिकित्सा अनुसंधानऊ लान्च ताकि न्यूग दवाई रंग उपचारऊ प्रभावशीलता मूल्यांकन लान्च। मानसिक प्रभाव प्लेसीबो उपचारऊ इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्यऊ मुद्दों जैसे कि अवसाद रंग चिंताऊ इलाजओ लान्च। वैकल्पिक उपचार प्लेसीबो उपचारऊ इस्तेमाल वैकल्पिक उपचारऊ लान्च जब अन्य उपचार विकल्प उपलब्ध मा निज। विरोध में तर्क, नैतिक चिंताएँ प्लेसीबो उपचारऊ इस्तेमाल लानो नैतिक चिंताएँ उत्पन्न हाचो, खासकर जब रोगीऊ जो मा रिंग रिंग निज कि दोपंग प्लेसीबो रानो दू।